أكثر حيوان غريب شفته هو سمكة الظف الظفدع، أتوقع إني شوفتع في موية عذبة يعني ما أعتقد ما أدري نهر ما أدري ويش شو، المهم إن هو موية عذبة يعني وشكله كان غريب جدًا، هو شكله زي الظفدع بث بس كأنه سمكة يعني لون الظفادع بس كأنه سمكة، سبحان الله ما أدري كيف!